Yagunaato la maniꞌi ruumar ruumar ruumar chiriꞌet maroyo taramacaꞌraꞌrasht engoꞌoch, raꞌaxtenguishaꞌ chibakwan malaꞌanguiaꞌ ba kwaꞌa malanguiꞌa ba kaꞌxineꞌn malonyagroꞌo, chiban koon to lnikaꞌ arkuniꞌibakaꞌyozaꞌa arkmaaxt tieestkomina baka yoza' pur yet maroyo pior rutir ragaraꞌa angooch ngooch yish shiagaꞌ uni riech chiroꞌri graꞌatel taltamaꞌa kaꞌlaꞌa tel chibalkamaꞌalangach chibakayozaꞌa baknixə tieꞌexmaꞌa terannaꞌ ronranmaꞌ. <hesitation>